कोलोम्बिअ बेसिभग् लुकेर् किजिअ जोनगुस्ति बोन्खोधोर्। ओमएओ देखोनोलो ओन अफ्रिकन् अखरु एउरोपेअन् ओकति पोधन् लुक् जिये एक् हमिधो हन्स्क्रिति मिस्वरन् ओरिहोन जुगैसे। कोलोम्बिअ अफ्रिकन् हि पएक् हजिप् उपो लुकिअ नित्रोजो धु ललु गैत बैत्दो जोन्तो सोक्रिओ होब्दो थके। कोलोम्बिअ होकोले लतिन् अमेरिच, छर्नतुम् भिखो, अरु हजिप्, छर्निवल्, पेरेद् होन्गिद्, अरु नित्रो असे। कोलोम्बिअ लुक् होकोलो भख होइसे स्पनिश् भख। कोलोम्बिअ होकोले एक् अनर्कर्नतुम् खैद्दो जोत् सौल्, बिन्, पिसिलुअ, बोरु, मन्खोर्, केरेल, तोरिजुर्, गेदु, अरु, अरु एत भोज कोनि। कोलोम्बिअ होकोलो बोगुत पोध अहर् एत सुक्, कुहिअन्, कुकुर अलु अदि, गोयस्तर् नमो ए ओन्योतोन् बोनु कोदिले दोइअलि।